<hesitation> molo panganan kan biasana, umakku ma masak ibagas kan anggo ami mamasak daun, daun bulung gadung daun bulung gadung ma i baen daun ubi tumbuk songoni, biasona mambaen bulung gadung i kan aha do guarna dah bahan bahan na bulung gadung ma baru i sattan baru i bumbu na lain nai, unik saotik kincung kincung i do na khasna kincung dot rimbang ido na mambaen tabo gule bulung gadung i. <hesitation> I duda ma parjolo kadang kan <hesitation> bulung gadung i kan i potik ma sian, batang nai baru ma pakkupul ma sude daun na baru pamasuk ma tu losung i tumbuk ma na ibagasan ni losung so lombut ia kan goarna pe daun ubi tumbuk akkon na i tumbuk do baru baru i pamasuk ma rimbang tubagasan losung ipe langsung ma i tumbuk sude na ibagasan ni losung i. Baru i, i kukur ma jo arambir so mambaen sattan na kan i kukur ma jo arambir i poru ma arambir i so kaluar aek sattan nai kan baru i igiling ma saotik bawang baru tumisma baru ma pamasuk sattan nai tu balanga tu kuali ma pandokonan na baru i, lanjut i pamasuk ma bulung gadung na itumbuk na i losung i kan pamasuk baen ma menek api na biasana molo sannari mamasak markompor do halak kan tai molo na jolo baen i tataring ido mambaen sian soban api nai kan ima menek ma ibaen api nai so ulang tapor sattan nai ima paette paling tar dua pulu monit do masak ma molo bulung gadung daun ubi tumbuk goarna. Kadang molo mambaen ubi tumbuk pe iba adong muse dei dongan nai kan ima ita parmandailing on kan molo inda dong santan nai inda tabo panganan i dabo kadang so adong daging nai baen ma ikan sale biasana ikan sale on ibaen sian ikan limbat, ikan sale i ma kan potong dibelah-dibelah dua ma ia kan ikan i baru pamasuk ma tu kuali cappur muse dot kuah sattan, baru na naso longkap dope molo mangan inda dong sambal nai kan baen ma sambal tuttuk so tabo mangani kan ima igiling ma jo parjolo lasiak lasiak dot bawang bawang nai ma-mata do ibaen inda i pamasak molo sambal naikan i iporo on ma utte so so adong asom na kan ido natabo na molo mangan.